I speaking koloqua. koloqua la sunni la use to me I grew up I grew up with a I grew up in side a and then I started doing koloqua from ley time I was baby a part lor me already so koloqua is is our our common english in liberia.